Ebyokulya ebintunga mmh ebintunga kulya omu ka yange nyowe mba mulimi ndi mukazi musomesa kandi mulimi ndima nukwo ebintakusobora kulima ebyo mbigura mu butale n'omu maduuka

Kikuru muno abasaija n'abakazi kwekebeza akahuka ka siliimu habwokuba nibanguha kukatambira kugya mu irwarro bakaihayo emibazi nkooku kisemeriire bakaikaraho batafiire

Mu bwire bw'enjura enguudo zisiisikara habaho okusandara okw'amaizi muno muno abantu abarukwikara haihi n'ebisaaru kandi n'ebimera bifa muno habaho butandwa mu bantu abakwikara mu nsozi okutyobooka kw'itaka n'ebindi

Abantu abaingi tibaine sente ezirukumara kurora nibeehikyaho emiringo enu eyeenyakwizire ey'empilizigana noosanga oli naagenda mw'omutaahi nuwe amukoonyere kumuhikiza obutumwa bwe nambere arukusemerra kubuhikya habwokuba huwe tarukwesobora kurora naatunga ekyoma eki ekyalimagezi kukikozesa nawe akakora eki asemeriire kukora

Abantu b'omu Uganda nibasobora kukozesa obupiira kalinda-bwomeezi kondomu nibasobora kuguma n'abagonzebwa baabo aba baine buli muntu omu omu nukwo beetangire oburwaire kuraranga kandi beekebeze

Kintu kikuru muno kuganyira omunywani owaakusobiize habwokuba obusumi obumu n'obumu haroho obwakukusobiiza obwakukusobeza atakigenderiire rundi atakiimukiire kikuru muno kumuganyira obunywani bwanyu bukaikaraho

Abaana b'obwisiki haroho obu bakutalibanizibwa abasaija hanyuma n'okubajooga nibamanya abaisiki tibakusobora n'okubagaya mbabagaya abandi mbabarora nk'ebintu by'okuzaaniramu

Obu mba ntaine byokulya bikumara ingenda mwa neibba anyamba n'ebyokulya ebi akuba aineho naanye ekiro ekindi muyamba obu akuba ataine

Obutumwa obu ndukuheereza omuzaire owaamazire kutunga omwana owaagenzere mu bisimba nukwo kumuteererra kubanza akagumiisiriza omwana ogu obu naamuhana naamwoleka ebibi ebikwija kuruga mu bisimba ebi kandi amwoleke obwomeezi obw'omu maiso obusemiire obu araaba amazire kuba mwana murungi hanyuma kakuba naalema asobole kumutwara mu bantu abarukubumbabumba obwomeezi basobole kumuhana obu araalema agende mu b'obusobozi basobole kwija kweta omwana ogu bamuhane

Omu bwire bw'enjura enguudo ezimu zisiisikara muno kandi abantu balema okugenda mu bicweka ebi bakuba nibagendamu abantu bongiire batangatangana ekizibu ekikooto muno omu bwire bw'enjura ebisaaru biijura kandi bireka amaju g'abantu nigagenda

Obunaku bugarukiriize eby'enyegesa omu kicweka kyange buti omwana naija ha isomero atapaki atabohere byokulya naija ha isomero aaah ataina byetagwa b'isomero nk'ebitabu hati ebintu ebyo noolemwa nkooku omwana aramwegesa kurungi akarugayo kurungi nk'oku kisemeriire habwokuba mu ka y'owaabu tibakweso

Abazaire abaine abaana abalema basemeriire babahabule batwale abaana baabo mu masomero kandi babagambire ngu obulema tubuli buteesobora omwana ogu nasobora kuba mulema kandi naa naafooka na purreezidenti w'ihanga babagambire ekirungi ekirukugenda kurugamu mu baana abalema

Omu kicweka kyange kovidi ekaleetereza kukingaho kw'amasomero abaana kusoma baikarra muka baaleka yaleetereza ena obu enaku abazaire kukora baaleka habw'oburwaire emirimo yabo etali emu n'emu yakingwaho abaana abaingi kusoma kukaleka

Abakozi abajanjabi ob'omu Uganda nibatangatangana obulemeezi bw'okusanga ngu ebyokukozesa tibirukumara rundi tibiroho n'abantu kutakozesa obuheereza rundi kutagendera ha ndagirro ei bakuba bahairwe

Okusaba omu bwire obugumangataine kuleeta okuguma mu mbeera eyooba olimu n'okugumiisiriza n'okwesiga Ruhanga mu buli kimu kyawe kyona

Ebiiruka pikipiki n'obugaali nibyo byanguhire kugura nibyo byanguhire n'okusasurra obu okuba nooyenda kubigenderaho kubikozesa habwokuba motoka mmh enyonyi za sente nyingi pikipiki n'obugaali nibyo bikusoboka hali omuntu owa buli kiro ow'omu kicweka kinu

Omuntu owaakusekeereza omuntu omulema naayetaaga kwegesebwa bamwoleke ngu omulema ogu nawe muntu nk'abandi bamwegese ngu omulema nawe yaakwegombere kuba nkawe n'okumugonza bakimwegese

Omu myaka etaano nindora kuba mazire kuteekaana nyombere enju yange n'eka yange nyikaliire nteekaine n'abantu bange kandi nyine emisiri yange ei mbyaire ey'ebyokulya eyeekumara eka yange

Obu oraarora omuntu atakwesobora mu kicweka kyawe noosemeriire omuhabule atandike eby'engaro abakazi bagende muki mu kisaaru baihe ebijuza baruke ebiibo abasaija bagende bisaaru bateme enkindo baruke emikeeka nabo batunge entahya kandi obu okuba nooyemara oine sente osemeriire okwatireho omwana w'ogu ataku atakwesobora omumusomeseze mu isomero

Abaisiki abakyali bato abarukutwara enda nimbateererra babanze balindeho emyaka yabo ebanze irreeyo baserre ekintu kyona ekibasobora kukoraga nukwo baleke okuteekerezaaho eby'okwegaita habwokuba mbaba bakyali baana bato

Kutema emiti kuleeteriize haabaho ekyanda kandi ekyanda kyaleka ebirimwa rundi ebimera nibifa abantu nibaitwa enjara ebisoro nibiburwa eky'okulya n'abantu bonka nibaburwa n'amaizi

Obu natungire esimu yange ey'okubanza nkasemererwa muno baitu kimu hali eki nkaba ntamanyire nk'oku nsobora kugikozesa baitu mpora mpora naguma ningyega ningyega ningyega n'okuhikya hati mmanyire kugikozesa

Obu okugirra mutaahi waawe embabazi naiwe balizikugirra twina kugira embabazi twina kugonza bataahi baitu twina kubagirra embabazi nukwo nabo basemererwe mu nsi munu habwokuba teri yaitu itwenka

Obu okusoma nootunga emirimo enungi nootunga abanywani abarungi abasomere abakukukoonyera Obu okusoma obwomeezi bwawe obw'okwirraamu nabwo nubuhindukaho nooba muntu w'amaani kandi nooba kyokurorraaho hali ab'abantu abandi n'abaana n'ab'omukyaro kyawe

Omu ka owaitu ebyokulya ebirugire omu misiri tubirinda mu miringo eyeetakwisana isana ntusobora kubyomesa tukarora ngu twabyahura byomere tibyasiisikara ntubitangira obufuki nk'enjura kurora ngu nturora ngu enjura n'esobora kubisiisa bwangoho kusinga ebyomere

Kakuba banywani baawe nibakwohya kukora ebintu ebibi ebitasemeriire iwe noosobora kuba omu owaarukusobora kubahindura noobeegesa rundi noobooleka ebi ekibi ekinyakuli mu bintu ebi ebi barukugenda kukora obu bakuba bali bantu abanyakwina isenkati mutima nibasobora kweteera bagambe aah-aah kinu eki baatwegesa kinu nikisobora kutukoonyera okutagenda kugwa mu kiziba eki tubaire ntusobora kugenda kugwamu noosemerra kubeegesa okabooleka ngu eki eki barukukora tikisemeriire

Nyina kukaguza isenkati mutima nkateekereza ekintu kinu ekibarukungamba kukora kiija kurugwamu ki obu ndaarora nikirugwamu ebirungi ngumizeemu nakyo obu kiraaba kitakurugwamu ebirungi nkireke

Abantu ab'omu Uganda nibasobora kutanga oburwaire bwa siliimu kuraranga obu nibaba beesigwa mu bagonzebwa baabo kandi abamu basobora kukozesa condom obu bakuba nibateerana kandi abarwaire basemeriire kuba nibamira kurungi emibazi yabo okubatanga kujanjaaza oburwaire

Abaisiki basemeriire beerinde rundi obu kikuba kiremere bagende babeegesa emiringo ey'okwetangira oruzaaro nukwo basobole kulidaho kuzaara babanze bakule

Abantu ab'omu Uganda abaswirwe n'abaswire basemeriire babe b'amazima hali bagenzi baabo nukwe baleke kujanjaaza akahuka ka siliimu kandi abaana abatakaswirwe abakukyasoma basemeriire babahaburwe ngu balinde obwire obu bulihika balyekebeza batunge abasaija baabo abatereekeriire kandi abantu boona basemeriire kwekebeza batakaswirengaine

Obu mpurra obujwaahi nyegonyorra ngenda ndeetayo amaizi ha iziba obu mba nindugayo ngaruka nyine amaani kandi ngarwirwe buhyaaka rund ngenda mbungira munywani wange tubazaamu ngaruka

Kintu ky'omugaso muno okunywa amaizi buli kiro habwokuba obu tukuba ntukora emirimo eyeetali emu n'emu amaizi mu mubiri nigaba nigakendeera na habwekyo obu tukuba tunywire amaizi amaizi ganu agakuba gagenzere obu tukuba ntukora emirimo eyeetali emu n'emu nigaba nigarurwaamu omu kurabira mu maizi aga tunywire

Pikipiki hamu n'obugaali nibyo ebiiruka ebisobora kutwihaho sente ezitiito muno kutuhikya mu biikaro ebi turukugendamu kandi nibisobora kuhika mu biikaro ebinyakwine enguudo ezifunzire rundi ezisiisikaire

Abantu omu kicweka kyange obu barora omwisiki ajwaire endaba nk'abasaija bateekereza ogu malaaya ngu naayetunda ogu ayefoire musaija rundi ayefoire mukazi abandi bateekereza ogu mugwiraro buli omu aine ki nk'oku ateekereza baitu ebitali birungi

Amoogero nka butoosa tusemerra kulyogya buli kiro kandi obu likuba liri ly'itaka nalyo oine kurora obunyansi obunyakumezereyo n'obumeenyayo ah ebyolooni noija kutwara iju lyawe kurungi oliseeseyo osingorre kurungi obuhuka obu bwona nubwiruka nibuhwayo rundi nookwata amaizi n'esabbuuni ey'amaizi noosiimuurayo buli kiro nakyo nookitwara nka kimu ha bicweka ha bintu byawe eby'omuka ebi okukozesa nk'okusingorra enju okasingorra ejokooni na latriini nukwo noosemerra kugiyonja buli kiro

Omwebembezi obu hakuba haroho obulemeezi mu kicweka kyaitu asemeriire asorooze abantu ha kicweka rundi ha mwanya abeetegereziise abamanyise nkooku obulemeezi busobora kwe kwetangirwa rundi kumarwaho butasaakaire bukaleeta obuzibu obwingiho

Habwokuba takisi na bbaasi nizikira kupakira kubi nzikira kwikaliza kubi abantu nibamalirra baleeteriize butandwa haakire oikarra ha pikipiki oba ha gaali oli wenka